Toro kanang kita samos dedeng ta penun tumu bersih tantu wia nemer kapa wia loyang kapa wiang kerang satu risuun tamun makeleos dendeng ta wia nantara serenganga dengen penun tu ma sudu bersih ta nu kumang penun tu wayang kotor kotor tii wotu weta wia dout ma dui kapa biangkan penun tu ketanae nae dout tu ikeraos makase wayang kotor won sabu ni sabong tade ngenti penun tu elek saa bersih me tantu dengen ya putimu gagamu apalagi ku minnang ke sabong ma wo kneng sadap wo bersin wange mekaleos pul dengo ange denenti penon tu nge bersih ngotadu